Nashta për do njerz lumturia e vërtetë munet mu mrri edhe pa hjeki. Ama për me ja dit vleftën tamon lumturisë, me ja dit’ vleftën gjithçkaje n’jetë duhet me hek pak. Pa hek, pa u <hesitation> pa pas me bo sene plobleme jetësore nuk munesh me ja dit vleftën kurrçkafit, e sidomos jo lumturisë.